ان الواحد يسافر ويشوف الفضاء وان يحاول يتوافق مع البلدان الثانية هاذا ما يتعارض. لأن احنه مثل ما جفنا حتى أيام يوم روسيا وأمريكا يتهاوشون، كانوا يتعاونون في القطاع الفضائي. فأصلاً الفضاء والبحث عن الحياة يمكن يساعدنا انا احنا نحل مشاكلنا هني في الأرض، ان احنا نشوف انا جزء من منظومة واجد أكبر من اللي احنا عليها.